Minyin a, mebjpj dj mo dcfo bowu anaa emi m'ewu osiandj, musuro dj mebjdan mo dcfo no egya a obosu ahaahaa na mbom emi dze sj owu gya me a, minyim mbrj mobotum m'ayj. Memmpj dj mebjhyj no yaw pii osian mo wu ntsi na emi dze owu gya me a, mohu m'akwan na mesi nketse dze atwecn moso mo wu.